Yo kén ŋwakhati féyé nto makha, wotoni nto makha, motoni nto makha, forou ŋéy, khar kou séréttini ntéy, féré nŋéy fourou nŋéy, kha kén ŋakhati o térénéya, na woutou manayéli ma bakéli, komi nké nari wathia, khoumbéné nkéy mouli nan daga bakéli passkogni télé tiga mpéssé bakéli ya, ahh nkhay télé, khana gna diamé, khirinda fana nda khiri ta khana tinŋé, kiyé nganagni i boudou mbagandini kén ndima khay rono bakéli, ogni térénéya, sourtout okou débou kounkou, okou ogni rono éhhh féyé. Dakarou déguéyou igana kono sér fane fane fano gna taranaya, a falé ari sipréssi bogou, otél sipréssi ya, kha anetaraléma gna mouroune, kha gana dagana worinda, ando séré na daga domé, anda nadaga dommé sipréssi. Aw kom wathia mokho, nké nda léfi déguérinita lélé ké nati ndaga, inta bana. Kati kha kara, khayranke yakharé gnagno kou yiméni makha yéré, aray gnana anta kén ntou, kha anŋe moussa djiffa tou, moussa djiffa do sér bé ga sakhé fabé, kégna yakhounté nagno makha yéré. Fi gana gna ogana gni télé, ine fouré gna woutou, owouyini kilé ké kha, wouré gnani sokana télé fouré gnani déné mala ga gnana kén mpouré nali béguéy motor ni yogoni nali inati danŋa ménéwéli. Ina daga méneweuli angana gni télé ti khayré an tél timéneuwéli ti kougna, koungnabaŋe, ananda mouleu dégueu mali ni banŋé, djidou mpourou, kén ndima foyno onati blanque, yourini gnanéy ina gniramé gna bambana, onati koundanŋa blanqueni, kha pour nanti, ndo woto wori mi nda moto wori, onta woto tou, onta moto tou. Nké nime minga yékhini ma woto wori, okou yékhi faléyani sérétti goumé yogo yagni rini yéré go woutou, ado na séréti fana nŋwori, nda wori kégna, onati danŋa alkaw, kégna no déni bakél ma soro nga tokhe fankhéné da baté, sinthiérétti, kégna gno déni bakéli ma allah ga gnana kou woto, wotoni na nthiagué rini. Kén nkara ké, iké mbiréyé ya mposso okén ngani mbiréyé, béri wathia aa awoyassiyé <hesitation> ntoumanté gnani kéyandé ngana ri alanta télé nokhou mangani féyé nŋwouti, mangani awa séré mourou, tara léma mourou, angana tarana ankha nda gni télé, an tél séréya, ana séré débé nthiou sér siré nthiou, assouna douwanŋa nda, wathieu or kounkha béguéy, séré ntakha douwanŋa séré yimé dou béri antakha séréné séré, akha douwawouŋa missilmé nkaffa ni douwawou gna, ontakha douwanŋa, angana ri ana sou kougni, anganagni télé khadi ana séra sou assouna douwanŋa nda massou gati kha ona mé wori diomouya, alla na nthiré dioffa, kén mbané naa khéri khorégna kén nkara ŋéy dé. Kha kén ŋwakhati ké okou nte okounte, ogni téréna, ogni térénéya camara, yakharé ntél souwaya kho fré, yakharé ntél souwaya, lélé ngana ri, one diamé gna bagandini, ona daga souwa oda na ri. Anta khade topou nta makha antani koutou ota dourou gnani, ogni souwanŋaya ké wathie intakha souwanŋa, kon kati tini iyakhé ndanŋa daga souwa. Wathia kén ŋwakhati ogamadaga souwa ina ndiélgui, améni nthiouy tél souwa anké nati anké nti télé souwa, wathia séré sou ranti séré diélguini, ini yigo gna diélguini, awa ké kén nkara, ké lékhé iya mpossoyé nonŋa. Ikounkou idi ya yakharou ntoumandi, kha gani okou yakharou kou oma touma, oya nthiouwanŋa, oyane fofo débérini, goléssou dambé oyiméyano golé nthiou débérini. Anda mpa anti kéntouwo saka na momé kati yigowa, ontou kountou sakonati birmanda, yigo mi ké débéri yigo mi ké débéri, angani gni télé kalé ganagna odo tiyabou nakha, ono kono méda, khoumbéné iti ké alampi kégna khoro ndaga, o fourténa oga télé, o térénéya, ona daga douwa ona ri, ante tounou yimé dou, kéte kounthiou wa watou ntoya, ontakha téréné, otakhounata, yérdi kouni ka ké nakha nké na moto ŋwoutou, odo yélina odo yélingara nakhandou nké na moto woutou, anŋatou kénte sadetini yonki nŋa, kégnando toro, kéna waténoya, einnn kégna waté noya, ogni térénéya. Yo kén nŋwakhati léminé nganati i mah iy mouliy téréné, dionŋadi idounte dounŋéné, kéndi onta téréndé touwo, angana tanŋa télé dakarou, inatanŋe <hesitation> téla lémé mbonondi, passkeu ade yokhou guobo bonondi o makha yéré gani igui kono sér khoro ngari konŋi nda. Sér bé ganagni télé dakarou angata gnakhé nali dakarou, ane mouka kha perdi, ina khossi yokini mbagandi, kéyani onti téréndé tou, ogari téréndé, kéga foumouno makha, lémé ngana gni télé agana konŋanda, oni one toŋonoa ono gongoni gna sakhéy koy, ankha fay télé, wathia anguéro tokh mokhobé nké rati wathia ane camara nka nŋwori akén nga daga gouné a dourkhoto agna koundou agna koundou agna koundou, ankha nda daga ankha na dourkhoto, léminakhou makha daga tanŋa dé, ankha na gna koundou ana gna koundou, ana nkan nkorossi ana mpabani korossi, ana mani korossi, yéli yakharé ga makha ana gnakhé nkorossi, okhani arayini kou oni arayini koun ŋarayindoua dé, oni warne do kilé nŋa ti kougna, khara gana daga, kéyani do létare do létare nakha khasso aray khasso gnana khassou fili onti wala, aganari khadi, khan igar sofo béni kowane makh moungou diye dé, dourkhotoadé, makha moungou dan mpaléy dé, an mpalé korossi kou gnagno ogni o arayindou gni kougna ognikougna koni danŋadé heinnn, ono douwawouni nkini, allah na wouyi ndo sakha gnaŋa khada, khana douroukhoto khamakha moungou do kha falé, heinn ogni kouwa kono dé camara ké. Kén ntakhari gnéméné, sérbé gatélé no ga perdini dono anta gnéméné, yokhou ni gnimé yé bakka kén nkhaya, ana takhou khar gani mpranthinko ngagni télé khakhou kérgui khakhou toumi, anta rini kata gnakhé, khara ngama perdi anta rini kata gnakhé, awaa, yogo nda guir yimé anké ntakha rini yimé dou, an ntokho no gna, yakhana nkhousso guébé yokhou mbogou kénŋa dé, yékhounte léntougouné guébé yokhou mbogou kénŋa, passki gana daga ina moungou, ikounkou ntakha rini, itokho do dono mokhoni gnay ta. Sakhé na faré nkhay, fabani na faré nkhay, i rémé ndé a khoro kén nkha akhoro inta yokhou mbagandini koundou, ini délil ni gna koutoune, ina délil fana nkoutou, ina délil fila nkoutou, inda kigné délil sikandi inati wathia ké, ina yokhou mbagandi, sarano gnimé nati, wathia khade kha rémé kouyi, ante rini, kéni yokhou guébé bonondi omkha yéré koy kati douna ga gnana koundouye. Kha wathiaa inan ndaga siné nganagni timéné anari kata gnakhé, wathia yakharou lémounou ala ndi tagadé mboulissa ga kaniya, kén mpalé inta korni yigo inta famana yigo. Kou guégni takhounou sino gnéri, sino kergui sino toumi, anta nkina wala a gnakhé, khar khayindou nkhana mané, séli bé nda khar komo kérgui kita ankén nda ta idi woudiounou tami khay katanŋa, kha koun nkomo kérguiyéy iy woudiounou kou tami khadiou nthironanŋa, kéni bérké nŋéy einnnn ogni kéngnaydé.